Per nare valzhi ra yaj rumbea-valzhi ra yaj rumbea valnare zi lan daany nu yaj bshu’ nu yaj zdatz, nu yaj xuu, nu yaj bsuu yati rnirabani, nu yaj yuu, chi desmarura valsy yaj nashi, rumbeasya’ zhy yaj durazn, yaj limn, yaj ndrashi, yaj manzan, yaj per ni rynca lugar rirani va rea ni nu si rea yaj lim, yaj ndrashi, shila ra yaj vispr, yaj mangu, shilani ra yaj mangu ra yaj vispr ranisi ni rumbea nu nes reva radiz racualquier diz ra yaj ngaa dizva ra radiz ra yajegi rumbea va ni dis ni nana nu re yaj gyazi ra, yaj yavate re per ni cualquier diz ra yaj diz ni va cat yaj nashi di ni radiz ra yaj nera yaj gyaxi ni diz ni nanzaca nu nes ree nare va, ni rumbea ni stal lo ra yaj ngai’ nu lo gazhliu ralote ra yaje ni nu gashliure ni rnirava yaj laz ni rniraba yaj gchi loved ni rnidaba yaj stal lo ra yaj btz ra yaj radis ra yaj ni ri lo gazhliu va ni diz ni rumbea saka do nare per chini nia catnandia radis ra yajgy ni rumbea.